Gomi mbaŋan bta bi de, bimada ga siimi raraadi ma halaa tti húri, bayiri hú yaata a bi. Fo bisiimi raraade, fo bii tti siim raraade han uñaanin hande we de we halaa mmada húra. Mboli ndi wili ma húri yaa wili ma saantini wi, we umada wi ɓaana. Halla ma wi usiimi liiti uraa ga? Basgo ndu uga a njiŋne, a ŧambe, gimbibla ngi fŧabñi gaaji ma. A fŧabñi bembe baaji a maabi uyaati, haji ma unhúu maalu ma; Ndi gbure gaaji ma, a gbure bembe baaji a mmaa bi uyaati haji ma, unhú maalu ma. Boli mo ɓúul maa ggaaj utee booto uga ros, fo ɓúuli gembe fo liiti raa gi fo liitaa tti raa uhúri yaa, wo ttúur wo ga grose gtida haa uga ɓúu maalu. Bayiri bta bi ma húrin yaa, bge saante.